Itali ɲan a loo nɛɛ, ho a loodɛn berɛ hɛn! ho a loo dɛn, bie aho woro guenu ma ho pipian, mamu ɲuu yaarobe bun ɲan we pun ɛn ba tunwamatete. mun we ɛn bini sirtu ho yoro nɛ balo sisili ehh bun ŋiann i'ira ma ɲuu ɲan. On puna mu ŋuu ho we sɛɛba abe woro ɲan we gue bin matete.